انا افضل ان انا نسمع الموسيقى الكلاسيكية وهي بصراحة الأفضل والاقر لوداني يعني. دايما بتحسسني براحة نفسية وتقلل من الشغوط. حتى دايما بيقولوا لو انتى حاسس بضغط لاي سبب كان <hesitation> متع ودانك ببعض الانغام الكلاسيكية فهي بصراحة ليها سحر غريب. دا حتى الحوامل لما يسمعوا الموسيقى الكلاسيكية بيكونوا اقل عرضة ان هما يحسوا بالتوتر خلال فترة الحمل. بصراحة الموسيقى الكلاسيكية داي مشابهة للقلب البشري، بتخفف من القلق والالم والاكتئاب.